अशे खूप डिशेस अस्तात जे माका करपाक येयणात आणि माका तेह करपाक शिकंक जाया। जशे कि भरिल्लो बांंगडो, <hesitation> काफ्रियल चिकन <hesitation> करताना चो काफ्रियल मसाला, पुलाव, <hesitation> स्टफ्ड मॅंगो आइस-क्रीम जे खूप फामड अस्तात। तसाच विस्वन मसाला फ्राय हे सगले डिशेस माका करुंक शिकंक खूप आवडतला।